اه الولايات المتحدة ثقافتها متنوعة بشكل كبير، اه كونها متكونة من العديد من الاعراق. اه فهم بيعكسوها يعني، الموسيقى والافلام والرياضة والاعياد مثلا اه عيد الشكر اه من اهم الاعياد يحتفلوا بها في امريكا